I Espagnole reo zay no nanjanaky an'ny mexique io la tamin'izy vo hita vo-vo hita izy volohany tamin'ny <noise> sivy ambin'ny folo ssy dimanjato sy arivoda tena mbo fitenena tena mbo kely i Mexique io fa tamin'ny raika ambin'ny roapolo aogositra rai_ka ambin'ny roapolo sy valonjato sy arivo izay vo nomeny espagnole andreo ny fahaleovantenadreo.